يعني هي بين الكوميديا والرقص انا بالنسبة ليا الكوميديا الكوميديا الكوميديا الفنان الكوميدي راه من ياس يحبوه كبير وصغير ويحترموه ويدير الابتسامة على وجه الناس لخرين حتى حاجة ماحلاها اما بالنسبة ليا انا طفلة راني ما نحبش الرقص وما نحسوش حاجة محترمة يعني. لا احبه ابدا